So un waɗi woɓɓe hoɓɓe, mi yaraay ɓe ladde Baturiya, ɓe ngiya non no cholli firaata, e fuɗooya daga leyɗe hirna e nde jangol. Nden mi waddayɓe nder lumo liɗɗi e faɓi e nder Hadejia, ngam ɓe annda e ɗo e wodi liɗɗi e faɓi ɗuɗɗi.